कुत्ते आपस में अपनी आवाज़ों, शरीर की भाषा, और गंध के माध्यम सी बात करदा। यू भौंकीकर, गर्ज़ना करीके, और एक-दूसरे के सूंघीकर अपनी भावनाएं और इरादे व्यक्त करदा छ। जब कुत्ता भौंकदु छ, तो वु या त खतरा कु संकेत देनू छ, या फिर दोस्तों से मिलनू होंदु। उनकी पूंछ की हरकत और कानों की स्थिति भी उनकी भावनाओं के बतोंदी छ।